نحب نمشي لجنوب إفريقيا وإلا <hesitation> إفريقيا الجنوبيه، الجزء الجنوبيه تاع <hesitation> الجنوبيه تاع القاره الإفريقيه تعجبني برشا، السافانا والحيوانات <hesitation> الطقس فيها يكون مشابه لطقس تونس برشا يشبهلو برشا، إذن نجم نتأقلم معاه، نحب نشوف البلدان هاذيك ونتعرف على القبائل والحيوانات الموجوده غادي